راح نقولو أهلا بيك شنوا حوالك، حبيت نقولك أني حجزت لينا طاوله في المطعم هذاك لتحبو، تحب نتقابل اليوم على الغذا نتغداو كيف كيف، قلت نغيرو شويا جو، نحب نسمع رايك و نتلاقو في ساعه تكون مريحه ليك لتكون فيها مرتاح و تكون فيها فاضي، راسلني و قولي لشنوا تحب ناكلو في انتظار ردك السلام، نحبك برشا و تهلى في روحك.